أفضل ق- قراءة كتاب جيد عاد الكتاب ياخذك لعالم ثاني، يخليك تتخيل بنفسك الأحداث والشخصيات أما الفيلم مع إنه ممتع بس الكتاب يعطيك تفاصيل أكثر، وأعمق في القصة.